Rombayinꞌ pblan yinꞌ serran yinꞌ, este yin buli, este wajiyi, este nina nina este marroni nina sieni nina diferente, ka to byin na diferente modelo puer kate nake diferente este cansion siknak wo sakaken to sals achen directamente lo komid este che kaldate ni chechenlokeꞌ sikꞌto gente to o lo komidi no kon shkaldi nichen loke, chigay nake komid par daw ngake to sals sino ke directamente wla este shiknayi wajiy wo yinꞌ nanch, fácilmente non saknuri ladkoch kons naꞌ to kmidsə naꞌ to koloradito mol' nish nonsakera miteriloke wo diferente este platiyo sak, buen kon diferente form nano simplemente kirakos kon sals' wo simplemente rabueni na directamente che komid o wsaken kon diferente receta konla.